<hesitation> Gny karaza labiera misy aminay atiky zao, misy THB, misy gny queens, misy gny gold, misy koa gny gold blanche, misy gny beaufort. La ny mampiavaky anazy io moa zany tsy de hitako loatsy fa arakaraky ny tianao avao io. Manahaky zaho zao ny tiako THB. Mampiavaky THB zao, soa ny tsirony, sady maro nanaty tavoangy iny ao. Sady tsy de ambony ny toaky anatiny ao zany. Zay ny itiavako ny THB. Sady soasoa avao koa zany ny fiaraha laha ohatsy ka misy THB.